एक सड़क यात्रा की योजना बनत समय सबसे पहिले जा चीज़ तय करे कि आप जान कहा चाहत है अउर यात्रा कितने दिनन की होए। एखे बाद अपनी यात्रा को मार्ग अउर रस्ता जाँच करे ताकि आप हर गंतव्य तक आसानी से पहुँच सके। ऑनलाइन मानचित्र या GPS को उपयोग करे ताकि आप सम्भावित ट्रैफिक या निर्माण वा सड़क के बंदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। फिर अपनी गाड़ी की स्थिति को निरीक्षण करे जैसे कि तेल टायर प्रेशर अउर आन्या जरूरी उपकरण ताकि यात्रा के दौरान कहीं परेशानी न होवे। साथ ही अपनी यात्रा के दौरान रुकने के स्थानन को चुनाव करे जैसे कि पेट्रोल पंप, धाबे वा होटल जहाँ आप आराम से विश्राम कर सके। खाइबे पीवे पानी को स्टॉक रखे खासकर आप ऐसी जगह जा रहे है। जहाँ सुविधा कम होए तो यात्रा के लिए जरूरी सामान होए। जैसे फर्स्ट ऐड किट गाड़ी के दस्तावेज चार्जर अउर आन्या जरूरी चीजे पैक करले। अंत में मौसम अउर सड़क की स्थिति को ध्यान रखे अउर अगर संभव होए तो यात्रा को समय इस हिसाब से चुने कि ट्रैफिक कम होए। इस प्रकार से सड़क यात्रा को आराम दायक अउर सुरक्षित बनाओ जा सकत है।